Kur mendoj për kulur blu të errët, më vijnë në mendje nata dhe misteri i qiellit me yje. Kjo kulur evokon një ndjenjë qetësie dhe introspeksioni, shpesh e lidhur me emocione të thella dhe reflektime personale.